Pus ne nikihtowa motliokoltiah, porque este cuando kahka yeh mokuapachowa o motzihtlalia, ne nikita ke motliokoltia. Iwa miston mati kachi amo kichiwa cuenta, <noise> pues este no amo nimati keni pero si a veces ihkon tiwalkaki tlakokoseya, seyak na kinahkilihtok, pero pues yehwa kimatokeh kenih. <noise>